Iã laã juanhà jnanà nonê tùhå joà guiohàiã juáhã guiohà mounà lahâ láhã çuhå tsouã guiohà mounà jánhå taã guiohà mounà ziaã çounã sùhå aouã jmaønâ iâ laà zøhå julio zøhå paâ soúnhã mounàjunio paâ soúnhã mounà jánhå taã jnanà juanhà láhã çuunã jáhã meinhâ eínã nonê guiaã taã jenè jnanà láhã çuunã jáhã meinhâ eínã lahâ çounã léhå manã çanhâ jonã pahâ mounà jenè jnanàiã jonã juánhã jnanà nénå jmaønâ mønâ tøhê soúnhã mounà jonã jonã søã jinhâ jnanà iã chíà taùå søã iã chíà taùå søã jnánhà soúnhã jáhã meinhâ eínã guiaâ jniánã søã chíà taùå søã jñhå taã jnanà manã jenè láhã çuunã mounà meinhâ eínã menê léhå manã çánhâ jonã pahâ jáhã jenè jnanà jánhå taã guionê jnanà eã çuhå mounà meinhâ nonê çuhå nounhå eã çuhå pahâ mounà meinhâ eínã guiohà lahâ jánhå taã manã jenè jnanà eã çuhå tsøã søà laã bahâ juánhã jnanà mønâ nenè mønâ tøhê manã zianã mounà meinhà eínã onã soúnhã mounà meinhâ eínã tsùà taùå søã mounà meinhà eínã manã õâ jauà ninã juáhã aùâ jmùnã jiaè jmùnã jiaè mounà meinhâ eínã monå leínà jnanà nénåjonã søã jinhâ jnanàtùhå jniánâ mønâ tøhê soúnhã mounà ziaã mønâ tøhê soúnhã mounàtùhå nainã nonê táhå loúã jnanà soúnhã mounà meinhâ eínã onã jinhâ jnanàmønâ tùhå mánå jinhâ jnanà guiohà mounà meinhâ eínã jonã rounå jnanà Çúnã jnanà siã çuoå minhà jonã jonã raunå jnanà reã mønâ tøhê mánhå çúnã nénå jonã raúnhå jnanà reã taã tiánã nonê raúnhå jnanà guiohà mounà mønâ tøhê mánhå çøã guiohà mounà eínã jonã iã jonã manã iã tsønà jnanà ninâ guiaå laã jmonå jnanà saihà mønâ tøhê mánhå çøã guiohà mounà jonã dehâ laã manã guianê jnanà ñinâ çiónhå mounà juùhã joã mounà taã manã çouè manã raâ guiánhã ñinâ iã tsønà jnanà ninâ guiaåjonã juánã jnanàjuánã jnanàlaê tøhê iâ çaã jniánâ daúnãmounà meihâ eínã leínà manã fuuê guiohà mounà meinhâ eínã mønâ tøhê manã jniánã daúnã jonãiã jonã manã líã çúnå tsouã jánhå taã tsouã líã çúhå ninâ juáhã juùhã guiohà mounà meinhà eínã jonã juáhã jnanà nénå laã nenã jmonâ jnanà guiohà mounà meinhâ eínãtsøà ninâ guiaå jonã jmonå raâ panå íã çúnhã jinè jnanà minhà aunå nonê einã aunå aâ laã daã jmaønhå laã daã aunå çinãeã aunå aâ pahâ jmonå jnanà panå íã çúnhãguiohà mounà meinhâ eínã zianã bahâ tsouã nionê manã naunè jnanà juáhãdónâ tsøã çiónhå licuadora guiohà mounà meinhâ eínã çuhå tsøã dónâ tsouã çiónhå licuadora guiohà mounàjonã jiónã tsouã tohå tsouã licuadora guiohà mounà tohå tsouã çounã zaíhã minhà chiâ çauà aunå tohå tsouã çounã zaíhã minhà chiâ çauàjonhå jonã jiáâ manã jouã guiohà mounà eínã líã tøhê manã siâ aâ nainhå guunå mánhå jiónã tsouã Laã nenã pahâ manã jenè jnanà jmonå tsouã guiohà mounàjonãjánhå taã jnanà manã jmonè guenå dónâ nainhå licuadora çúnhã tùhå lùã jonã jnanà guiohà mounà meinhâ meínãtsùà ninâ guiaå bahâ çúnhã jnanà guiohà mounà meinhâ eínã <noise> laã nenã pahâ çuhå tsouã guiohà mounà meinhâ eínã laã nenã pahâ çuhå tsouã guiohà mounà meinhâ mønâ tøhê soúnhã iâ jouà laã aã ziaã láhå jøè jmaønâ láhå tøhê iâ tùã çounã ðuinã mánhå iâ jonà manã zianã mounà meinhâ nénâ çonãnenã pahâ lùã iã juánhã jnanà çonãnenã pahâ lùã iã juánhã jnanà*ruido*